Nyibaalu juddi, womarde be nyamdu. Himbe lesdi mai do nyiba chi'e maudi, juddum ha chaka wuro. Be do yidi hala womarde bo masin ngam do vela be sosai ha yonki mabbe. Be yidi defugo nyamdu beldum bo ngam be nyama be haara.